इसकेर्ट बोर्ड को सोचान तो सबसे पहले रोचक और संतुलित संतुलन बनानों को मज़ो <hesitation> याद आवज। जब इसकेर्ट बोर्ड पर खड़ा होवान तो तेट चलान तो लगज आगे बढ़ज तो हवा को जोको लगज और दिल में उत्साह जागज। नई-नई तबरीक <hesitation> तरकीब सीखने को मिले, इन्ही सही कारणों से अलग ही आनंद होइज। बस पईया चलवन को तरीको होनों बलकि सही अभ्यास और साहस होनों तो मज़ेदार सफर अनुभव लगज।